Mety mampiasa efatra karazagny ake na telo ny tegna matetiky izy koà karazagna épices na raha magnitry <hesitation> amin'ny fandrahoana <hesitation> hanigny. Mampiasa saketany, mampiasa poivra, mampiasa carry zegny no tegna matetiky ndrekindrekiny mampiasa paprika, coriandre karan'igny.